Gny ilà gny tomabily mpamono afo reny zany. Raha reny laha ohatsy ka sanatria, sanatriavy avao moa zany ny loza, misy ny haitrano, la misy gny haitany, raha reny fa misy rano avao gn'anatiny ao, la iny zany sady raha iny malakilaky i lafa avy eo, iny zany ny anondraha gn'afo reny na amy haitany io na amy haitrano io, la maty tsela zany afo iny sady tsy miparitaky sady voafehy.